<hesitation> bines akanan kune dub inin hingugeta ,gugete ijaje won nyata dibi bayat borbada wonsun baya ishira jirti ilaaleni robeteni laan robeteni paka maddi gani wonsun deqeni onum fudeni dub hujia ishian dib yette lilla suni yani wol gurti ak worrat hindogorti abasun dub ho bines sunine dorgani qabani nyatini mara gudda.